کینٛہہ مشہوٗر سِنٛگاپوٗرٕکہِ ہاکر یا کوپیٹِیَم سِنٮ۪ن منٛز چھِ کایا ٹوسٹ، مرٕژ کیکڑٕ، گاڈٕ ہیڈ کری، لکسا، روٹی پرتا تہٕ ہینینیز چکن توٚمُل شٲمِل، یُس بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ سنگاپور کٮ۪و قومی کھٮ۪نَو منٛز اکھ ماننہٕ چھُ یِوان۔